ذات مرة <hesitation> جرفت عاصفة سفينة غامضة إلى الشاطئ، كانت جديمة ومغطاة بالأعشاب، فقرر مجموعة من القرويين إنهم يستكشفونها، فلما جربوا شافوا نجوش غريبة ورائحة بحر مع سحر، دخلوا ببطء ولجوا كنوز ومجوهرات، وأهم شئ ك- كتاب جديم يحكي عن أسرار البحر، قرروا يشاركون الكنوز مع قريتهم وبدأوا رحلات جديدة، السفينة غيرت حياتهم وعلمتهم فيها أسرار عظيمة.